Boylikni qayta taqsimlash tengsizlikni kamaytirish usullaridan biri bo'lishi mumkin. Bu orqali jamiyatda adolat va imkoniyatlar tengligini ta'minlashga harakat qilinadi. <hesitation> Lekin bu masalada muvozanatni saqlash va samarali mexanizmlarni ishlab chiqish zarur bo'ladi.